Monnkͻ mpoano da, munnhu mbrɛ ɛpo si bu asͻkye, mbrɛ ɛnam kyin wͻ nsu no mu, mbrɛ apofo si pa nam nyinara munnhu bi da. Sɛ minya akwannya a mebɛpɛ dɛ mobͻkͻ mpoano akͻhwɛ iyinom nyinaa dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a mara so mohu wͻ m'enyi do na m'etum akyerɛkyerɛ mu dɛ mbrɛ ͻtse osiandɛ sɛ muhu no mfonyin wͻ mfonyin ahorow mu a, ͻyɛ fɛw yie ntsi mɛpɛ dɛ mubohu